To, a-ya da ɓda tu ẻ pa kpmi be, pa kpmi ɓe wa nyi ze go-ɓore nɗye yi fi ɓe hni, ɓeɓe in dye a snu de fi nyi ɓ ɓore yna asnu de’ pa kpmi ɓe yi yin. Nɗye yi ga chi yi nyi ze re ɓe wye, ynadyi nɗye aga dyi yna n go-a gode de epa kpmi ɓe n. Efa nɗye nu muni nyi, wo ɓwo ka gna, ẻ epa kpmi ɓwa, e ɓa yi ɓe ɓe ɓe ɗye ko re chi ɓe ɓore, a gode de ‘pa kpmi ɓe yin ewori ɓe miga da ɓeta tu epa kpmi ɓe shna nɗye wo ‘pma yi yna. ‘pa kpmi ɓe, wo snu yi ɗye ɓore yiga ɓwa ka gna shna nɗye asibilo ɓe nyi nɗye eza ga sna yna yi kpeko achigbe snu yi ɓe zhi ɓa yi’o, aga to chigbe luku kpe za eɓwa aga ɓo, tso, asnu, a kpe shna nɗye a to gi zika eɗye fa gnuma ɗye yna m, shna nɗye a ɓo ka mu hni yna a snu a kpe yem tso ‘pa kpmi ɓe ɓore wa wu a nansala chigbe nɗye yi yna, nɗye yi he mi chi gbe gnu aba wo fa he gnuma nu, anansala kpe ye, ndye yi he mi chigbe ɗye hna gnu aba gnuɓo da gye e fa he gnuma nu anansala kpe ye. Papa nɗye a ɓe yi ‘pa kpmi ɓe m yna la to wna chigbe hna gi he he go ɓo shna ndye ɓa he ka yna ke ha dodo ɓo ga da gna gna, woga snu za zhni ɓe. Nɗye har do ndye tsu yna, aga da egbma gi he, hega sni ga gna gna eɗye wo de za zhni ɓe snu, to, pa kpmi ɓa zhi nyi, aga ɓwa ka gna e wori ɓwa hna lo, de nɗye go a sni nyi-aga mu nɗye aga sni fi e kwashe gbe fyere’o ɗye wok a gnuma gna chnuawyi chnua wyi nu eɗye a mu gi za. Nɗye-yiga lo ‘fa nu ɓwa a-ɓe zhia nufa de, zugoe a bwa ku knu’o wa azo wyi ge, e shni ke a ye azam ɓore, mator fanu yi’ o nɗye a-pa kpmi ɓa a snu aga wo snu, adodo yi’o ɗye ɓa bye yna bye bye adodo yi’o ɓa do yna do do, to, ‘pa kpmi ɓe a la a ɓe hna zhi ge қhiқhiri aga ɓwa ka gna hnin. Nɗye yi chiwye, ko e, re chi ba ma da ɓe ge kate yi zhi yi ɓwa ‘ba mi ade emu fu ada ma ẻ kate mpa ke a ɓmya de e snae sade gongo wo bma ya kpe za, sa de nabitsi, wo bma ya kpe za, ɓore, ‘pa kpmi a snu aga ɓwa ɓendulu keg a ɓwa silin asnu kate de taisi bodye wa gnayi mari ɓore, simiti nyɗe a a mi ba ge yna ‘pa kpmi ɓe snu aga ɓwa simit la miba ge ɓore afi eba marin re chi ɓe eza zhi wo cire e bala to, bala ke wo ɗyiza bmari azhi ɓa kna nyize nyi ga tsi sa-nɗye a snu gedo ge yna, pa kpmi ɓa snu a ga ɓwa godo snu ɓen. Ede muhni ndye kpe nyi, ede, bdo ede ba zhi’o, a be zhi a ju pan, pa kpmi ɓe a snu aga ɓwa <hesitation> ynage, nwuduga ndye gbari yi wo dye lnufu yna alu ede ge, a kpe ede dye wo go bana gnu fi za ade yi’o gbo gbo gbo nɗye alu ɓa, de wnutu yi ga ku yi ɗye yna ge yna. Ndye yiga de wye chi ynaɗyi nɗye a snu ɓa, de nɗye a snuɓa de epa pmi ɓe nyi ɓa yi’o-mwa bare, a zogo yi’o mwa bare, a ɓe yi’o mwa bare ndye ‘pakpmi ɓe a snu yna. Ezna ndye yi lo nyi-yi do fi maton yi lozna yi gnu mashi yi lo zna yi do ‘ya shenzhi, yi lo zna yi gnu kpe ayya aɓe mi ɓe a zhi ɓa n. Ewori ɓe, epa kpmi ɓe yip ma. Epa ‘kpmi ɓe kuma wo wo gi a tnutnu dwa ẻ fnumba he da snu ke he snu tnu tnu heka tsa kaka, wori hna wo da za ɓado snu eyi ɓe de ndye hega lo he le de dye yaje shi ku fa yna num. hega ɓwa ke he yi tnu tnu yi e hega yi tnutnu ke he yi woyi edye he gi aza’wo aga nufa dye nunu gi he’zni eɗye aga ɗyi fi e kpeda de enyi ze yna ‘pa kpmi ɓe fululu e tswashe ɓwa wo yip ma. Ga-gna gna gi yi ɗye ya a zamgo, wo snu yi ga kpe yna ndye, a nansala ɗye ɓa ka fi pa ba ɗye ba be dhna snu woiyo pa yna ɓa ku ɓe be be ba fi e pa, nɗye he kpe ‘pa bam hega lo helo kpe wye ɓa he ɗye wango hna ye he ka shna gem. Ewori ɓe, pa kpmi ɓe wo yi pmae edye yilo ɓwa, wayo nɗye a snu wo ge, zogo eɗye a ɓwa wo ge, zogo nɗye he snu ɓe yayi he snu, ka gna yna yi bi a zogo hna shna ɓa dye aɓe snug a ɗyi bye ɓalo ɓalo yna, yichye ka ɓa pila ku du e epa snu snu ɓe, nɗye yi ga epa snu yiga ɓwa ka gna, ke yi ɓwa yegu seɓe ke yi ɓwa yegu seshi, de doyi ma snu yebo.